Dalali al ma bansa min ana sakkayyir hubas dalal hana dokkor hubas al dalal ya ya hassa kubur kula gayid bal fakkara wa bata manna kan ligit waqit ba iyali kula niddalala lenshan bi zakkir ni beh dini wa bis sakkir ni rufugani hanazzaman addalal na al yaum chattuhum shaiyabo mine be walada minal be iyala tinen.